Mats tokui teron kate gili han turu mamanu lan. lie kketegi koukou. lapouts guma lumaa te hamu segats kannou. lie ha nou rega galapien. lae kam kate lahi nama. lame singom. singom lame lema tou soho. Ats tokui telana turu maamanu lan. pien e rerina tara bongbong. lana turu skul. hakopis nama turu skul. mi butuno. taguhena lia tara mats tokuini luma te kuieiemulam. Tana poata lie taguhu has gia tara mats tokuina turu lotu. taraa mats katun te mamamm ri iahana han. hihaatuts hasgia turu hihatuts tara hatatei ta galapien u tetenei te kanei iahana han tara mats tokuina tara community government i tamlam i han. Alia te mamam rega touhalio. tana poata lie hitaguhu hasgia te lameregi lia u sikiman tena lumeria hitaaguhu tara hosiki. alia tua helt volunteer. Mats tokui eni alie kui talegen molo lenats huol ats year hamanasa tekuie giliats tokui eni iahana haan na tara famili tar turu mamanu lan